सलामी बल्ले बाज़ो स्वागत है। कि ते चोकाई क्रिकेट ने करने सुप से पहल जायती चोकाई में जितिस्क ने करें। काई चो बाटल नो ध्याकनो ने खुली नो अथो ने करें हसो करें। तेरें चोकाई सुप करें। तेरें चो सुब हसो करें करें। कि चोकाई जो फोटा ने खेचने बाद रहें। चो काई वारु क्रिकेट ने करें। तो चार सुप से पहल करें ती गाई हसो करें ने करें। चो असो तेरें हसो करें। कि जो काई वारु बेटिंग ने कर हो से ने करें। शो काई उहासान ते बातलोड अकनर ने करें चेकाई आधाने करें गर देई।